<hesitation> والله أول وظيفة لإلي هي وظيفتي الحالية اني الحمد لله أول ما تخرجت <hesitation> اشتغلت بوظيفتي بالمسمى الوظيفي تبعي <hesitation> الحمد لله اني مستمتعة ومستانسة ووايد مبسوطة <hesitation> بالشيء اللي اني وصلت له الله يديم علينا النجاح والرضى.